باختار النبي محمد عليه الصلاة والسلام, علشان أسمع حكاياته, وأسمع حكمه, وأعيش لحظة خاصة, أتعلم فيها عن الدين, والحياة, يعني الله يرزقنا لقياه في الجنة يا رب, وبالأخير, لو كان بإمكاني, يا ريت.